أزين زهرا شفتها كانت الورد الاحمر, شفتها في حديقا مليانا بالورد, وكان الوورد الاحمر يتناثر بين الزهور الاخرى, لونه كان مشرق وريحته تهبل, ماحلاها, كان شكله أنيق ومزيان برشا ومعبر, وكان هداك جمال الطبيعيا بكل تفاصيلها, والزهور هادي متخلينا نحس بالجمال والراحا بنفس الوقت, كانت بالحق منظر رائع برشا, وعجبتني على الآخر.